लदियाके बारेमे सुँचति की या ध्यान करति सायद मोर मनमें अक्के बात का ख्याल ऐता की लदीया, हिमालय, पहाड ति निकरल होइ । आउ यी पत्थरा, चट्टान ति लडके रातदिन नाइ कहिके बहल कर्ता, इ हम्के सालभर पानी दहल कर्ता, यी हमके <hesitation> हम्मर पानीके आवश्यकता पुरा कर्ता । हमरे <noise> पानीके प्रयोग खाना पकाइक तिहना, खोरेक तहिना, कपडा धोइक तहना, खेतिकीसानी करेक तिहना आउर पसपरोहन् जनावरभरिन पानी पिबाइक तेहना करति । उहिमारे लदिया हम्मर तहिना एक जीवनदायीनी चिझ या जीवनके सुरुवात करना जगाह फेर हे‌ काहिक की लदिया बिना हमरे रहि नाइ सिकत होइ कहिककी पानी ज्यादातर हमरे लदिया ती ज्यादा प्रयोग करति । आउ लदिया हम्मर तहनि बहुत महेत्वपुर्ण चिझ है ।